Ayewa aɗa wawi wide Siin meeɗinon haɓude e japon hen, waɓe dum koloniser hen fa ɓe iti kolonisation e horee maɓe. <hesitation> Ɗun ana jeyaa ŋissa sinuaa <hesitation> sin sinuaa en <hesitation> jatotaaɗo sanne.